En el principio nina to zane to resfriado este gokbayben gradguch siempre gawen to este nito este lokall wden lawo lokacho ganirakze kon cheti chawen to o to gas ment nis parninas nalchi gakwen edes tapar porke tachu gateritu este chotulanu rake sino ke chu yun gokegolago takwen tewen kon este naojad releni solnilebuen lani lobuen yedinashten de bdajw ka lit asp buenchi nenill para lo buenkechi yigakwen chicha tu par gak tibuen wriga si noke te gako nomas de gak nal buen te después directamente ong sta nirarobu bet ninakli chiriawentix yowen medid singulalliin bene yag pero primerito steda xombuen este go este gakon este yaknal techeyagok nal antechi techu chsakꞌ yotug goskis shlaa.